Koa aminakà edy fan̈anovana izy vidian̈a leny tsara zen̈y irô izy koa edy manga tsy atô araiky montraka, tsy atô araiky matsiko, atô araiky tsara. Avio amain̈a rô voankazo maromaro ranony àby io zen̈y karà ataony iery pasiteky eh, iry melona eh, ery oraze eh karà zen̈y.